Për të gatuar pulën, mund të fillosh duke e erëzuar kofshët ose gjoksin me kripë, piper dhe erëza sipas dëshirës. Ngroh pak vaj në një tigan dhe gatuaj pulën në zjarr mesatar për rreth gjashtë shtatë minuta nga secila anë, derisa të marrë ngjyrë të artë jashtë dhe të gatuhet brenda. Kontrollo që temperatura e brendshme të arrijë në settantacinque gradë për t'u siguruar që është gatuar mirë.